Abujua am dachonwaa nnaji kwende dede anî, ndachon jii ki ba ashu, don m mara ji ki ndadu gbendi, kuma ka sansan- nda chon ji aki ba shu, nkam chan waa nka ra ji ashimkapa ba bo mkara chon waa nkrata ji spagetir ndachon iri buju baachi light light naa, nkara chon a yirî mangoro, ayazawa, alemo, am pear, ba a gwaiva, ichin’a, mmangoro m mara waa nda fovya sosena, kuma apear m maraji ra sam, a spagetic kuma m mara ji ichin’aa asian kura nda kagbea dedezunba, don umara ji ki ko nde dede’ani adiu ri ra nda nda kuma urira dukau gbeu wachi – adiu rira nda nda urî du kau gben’a udo don ura tsa bubaa totì sansan san naba, amma dede zun umaji yirî kiha ko ba fintse ban pun, utsakaji ji yirî abujiva chi wandaa hwa kaghenba, wachia urîdu kagben utsaka bu mwanwa wafanfaa wakai di wau rî kaitsa, kuma dedezun, akish matsau urì wa chape urî du kiŋanaì, uma wabu koma yìrì bìscuit ko mbo mara bwariu, uma du buju zunba. Du yìrī bu baa hun’a uma ndeji uma nde bu ma nde wachin’a, kata ritsa zauyo, kumaa nkan tsunji akapa ba madidi, nkara tsunji je, nkara tsunji wi, n natsuji je aje n nanya je ba kwaki kwaki, natsunje baa ba kheba, aje baati kama yirì pyi hoa, apyi baa tititia akai ra hwe kag ben ifin’a, ko uma dzwan ma urî fovyaba, amma yirî je ba kwakikwakia umara dzwan urî fovya, kuma ikaî sanusansan, ikai bau alast wachia urî yinu dan eh abun hwen upa jia ma ufavya bua uraji, kuma nkara tsunji yirio agari hoa, don agari abujua mwa mwa kama yirî azhen manta hoa, umai zu mota ma kasenbi ayìrì waa ambo i nde bìa urí tsaka urî yiu diufyin uda ufaa agarî wei pyu ko kuma ukya kya hunu kapyin’a ukabi tsa abu terekeche baa hunu abuju kubyea hsafyi, amma yiri garī hoa uma nde wei chape urî kwada bufyu weu urî wa, urî zezu ukaidu gben kama yìrì bum m mawa garî kam apen nda ndea ba n na fom buzun bakuma nda fom buzun ba, amma yirì bu batati hoa bema wa kuma afenbe ra nghaa afenbe ra nde nde kuma baati ma wa maa bekara shefen amma bum kuma kara tsamibu zun ba. Kuma yiri ba iyaye i baa ndia, yiri abuju shimkapa ko sparkgetiu ha bena zembe ndeba don bena dan bube maji yii bujua hun’a bera nambo, amma bum nda tsum ndaji bu buju ba ha ichin’a yeba – adim dira ndaa kagbenba uri ra du, adi urî ndaakagben waa ura tsabu ba amma ba iyayei kuma nda sohwa ibe yiri aji aki aki kwa nde dede ani aki, amma bi ibe yo bii wa tsamaa, akia ratsuu ra yiifyin dede zun, ira sohwa ibe yiri abu boa hara naa yiri bujiu baa spagetir ko kuma shimkapa, aso wachia urì ji ma urî du adiu asau rì mi bi yo abaati kuma abum kara tsunji so amma tatì kana tsunwe ji so ba, don be dan aso ra yibe damuwa, wanzun kuma bei shefin’i, ko kuma bei tsabu zun be tsaa tsana tsana, afem be kai ndemden, amma bum kuma m maka ji so kumapu aso ra tsammi buzun ba ko nhada bujunni njiwa njiwa nka sake ka jiwa, ama ko abuzun ra tsami ba, nkara-- nkara tsua yiri abo abo batatia, amma ichin’a ndatsun dedezun yirì bo fyekhenama nda tsunki bo fyekhen ndatsum bua chi cgiba, amma bu bataia ma ka dau bube bekantsuu abo ab-aboa chichi don a yiri bo fyekhenhoa baati maji afenbe ra zen’andeba afenbe ra fanfau. Kai gaa hari bena shefeu amma bum nmaji yirī bu baa hun’a ra tsammai buzun ba, kuma nda fovya ndajiu nka sake kara jiu kwende dede ani, nka tsuji si asi nra tsun nra tsun gan gan si wagiji nabe, n nya m maji si, mfefe, kuma mfeu m ma neura ntsa kinkwen ki khankhan nde weu m maji nra fovya amma baata ti kuma beka dan beka na tsun beji si ba bemaji si natsaba damuwa, amma kuma nkara tsunji si, nkara tsunji yiri buju baa vya vya vya vya naa, nda ko me irî matsuwa ma mma waa nda weu chepeni sansa’a na ndaji buachia amma nfo vya, amma bu baati bena zenbe nde ra ji bu baa vyavya ra hwe kagben ba, don ibe sho di be iyo, kuma ibe yan deyi kande a bena ji baarì bu baarî kana pan idi be’a abua hwa bena zembe nde ra ji bu bearina ba. Kuma nkara tsunji abu baa sansan usaasan hoa dan mmara jima nafo vyaa kidmin kuma dim ka sake kana nda paní, yiri bu baa wawa han dedezun uma wa akishima tsau uma wama akin’u ri nai, amma baati kuma bedan bube bena tsunbe yiri ji, bva wawa wawaa ra hwe kaghe ba, kama abum nda tsun yiri afua sep yu ban puapun uma do uri fefu uri, wa uri du gben di amma batati kuma beka dan in bema wafu wa sepyu banpun ra tsabe damuwa ko kuma di be i nda nda. Beī fobe vyaba, amma bum nda tsum kuma yiri ji akikum bua ri tati banpun u nde senipyu ujia kata wahuŋa amma ndatsu jia sosena doa bya ma tati ma nakyabea gaskiya dedfun buari kana ndafani sosena kuma ndatsunji yiri bu baaria hun’a wachia n dapo kwen de de’ani, ku ma nkara tsunji a yiri – nkara tsunji yiri awî awi yiriwi baa tati chikhi chikhinaa, ra sammiba, kuma yiri a especially yiri awi yi go hoa, don andikam ndi na dzwanwi yigo, amma tama ayigo hai, bii waa adede khen’a n dinu be dan ayigo ra dzwanpa ra tsana tsanaa, vini chim chikamma m ma ra dzwan wi yigo nda dzwan a angi wia idipa, so nda tsunjì yir wi yigo baa, nda tsunji yiri wi kule baa, nda tsun wi don baa, ndatsum abu awi baati ba, amma yiri awi naa awikwen, awi byina bu baa hun’a, aje je atash unma kata nda tsunji be, nkara tsunji – nkara tsunji yiri kirogo hoa, ko kuma yiri, rogo hoa don uma we rogo ibe yirì aki hau umaji urī fovya, amma yirì aki zankpaa inrogo ma baani yoni uma kyauna umaji urî foovyaa sansana ba, nka ra tsunji rogoa ninii, uma niu. Ura hadau ba bue, uraji ko kuma u ndeu ba ro aafyekhen uji uri fovya sasena, amma bi baati beka dan bena tsunbeji rogoba, don rogo ra yibe dan muwai ra yibe fen’asheshe bema ji rogo kuma akunmi kiube kara tsantsun amma bum m majirogo nna kom wenì bu zunba, nda fovya dim sansanna, kuma makabi yi kam peni boa, abatati ratsun yirì ji abo le ho le hoa, ama bum kuma mma katsun ji bo leho m majidaa bo leho zun ma yirì ma hwa kagben, nkai ra shefen, kuma yirì bo baatia amma yirì fyu fyu fyu hoa kam nda tsunjia sosena, dom umaji fyu, afyu ra ka ba kira ka yiri abo dede zun ba atati ri, nka tsunji yiri bua wawana as in kamaa sprite ra dedezun yirì waa uma roayaba ko kuma asiu ma nda nda ma kagben, urì tsaka urì wa uma hadau uma waa, agben diu rî biyo, ko ma hyan yirì do hoa ma, ko chape ma hyan khen’a idiu ba, uma hada una wa uwa ra wa chaoe enough adiu ri mi biyo, kuma achape makai ra rasaa idiuba, nkara tsunji yiri asī baa fefe, a dankali, nda tsunji dankali sosena, don uma feu, uajiu uri fovya tast bua ri nu, amma baa tati kəna tsunbe ji dankaliba. Be dun nbema ji dankali ra tsabe naa dankali ra pambeu kyu, amma bum maji dankali nda fom wenì buzumba, kuma kara chim dedena. Nkara tsunji yirí fruits daatia amma yiri cucumba hoa m m nkara tsunjia ba, don nma dzwan abua rî ra vyam mi inuba, buarî ra tast bua ra chim weni yirìna, amma baatati ma dzwan kam bera fovya be dan buari san am kuma buari ra sammiba, nda nya mbara kjibu ndaji jiyiri bu baa vyavya abaa nenem ko n majima n yinu dan m ji bua vyavyaa wasam. Ifeu ndoi kuma ikana tsunji yirì shimkapa hoa amma nma bu yirī fyu baatia ma kuma, abatati ifindoi kuma kara zenbe nde yiri fyu kama yiri fyu sandun hoa akuka hoa, abaati ra zen be nde ba, amma aì batati ikara tsun waikara ji don imaji dedezun ira fovya amma baatia maji be dan ra pan be ikyu, ko kuma beriji bena fobe vyaba, beraji bena shefen, abua zen abeba, amma bii kam iraji kuma ira fovya kaudaa buari ra chia enu uma hadau ba chepeni ba bu baa sansan baa chia uji uka sakeka.